Misy dimy alina mandry aminà <hesitation> hôtel lafo agnatin'ny raika alina aty aminay. Arakaraka, iny tonga de tsara toerana; de misy ndraika ohatra aminà hôtela mora izy de dimy arivo sy iray alina na ray alina arakaraka ny toerana.